أفضل التقدم مائتين عام للمستقبل، لأنه عندي فضول أشوف كيف رح يتطور العالم خاصة في مجالات التكنولوجيا، وأحب أعرف كيف رح تكون حياة الناس بعد مائتين سنة، وكيف العلم بيغير حياتنا، الرجوع مائتين سنة، صعب شوي عندي، لأني ما أجدر أتكيف مع الحياة في ذاك الوقت، و. <hesitation> بالنسبالى للمستقبل. أكثر إثارة وتحديات. وأتمنى أشوف كيف بتكون حياتنا.